Pìa ün üia o 'na gücia, pìa ün fil, paslu ënt ël pertüs de l'üia, pöi cumince a infilé ënt ün pertüs dël butun, a i n'a ie cuat, cuindi prima ün, pöi pase da suta e t'fure ël secund, pöi dal secund vade al ters e dal ters vade al cuart, faze diversi gir ën la stesa manera